هل يمكنك السباحة أو ركوب الدراجات؟ بأي عمرٍ تعلمت القيام بتلك الأشياء، وكم استغرقت من الوقت لتعلمها؟ ما أعرف لا السباحة ولا ركوب الدراجات، وما تعلمتهم من قبل يمكن لو كان في فرصة أو وقت أتعلمهم، بس لحد الآن ما كان جزء من حياتي اليومية بس أكيد هذول مهارات مفيدة، وخاصة لو احتجتهم في مواقف معينة